Ngoo ko yachafukire, yaatakiwa ni loveke maaji, ma nilonge sabuni, koyachafukire sana ninyinyizie sabuni, nifula nilihumula niivike pembeni. Niendelee fula iji jingi kosehemu siyo <hesitation> nitole ibrashi, nii kuluse vyaboha madenivike ivarwi, nilihumula hara ngoo jane jiri kauka, nilihumula hara nijitole nitojivika nanyumbii, nikajikunja vyaboha, nojivikira ibegii.